No ngatta ngayla ceede maa, taa waɗai yaadu kanjum woni, njaha kampani ɗum wiyata bureu de change, ngaɗay ɓe chanji, ko njaha baŋki, njahdaa e ceede ɗe ngaylataa ɗen, ƴamanaa rete ɗum, ngaylaa ɗe, ndilla.